Walaa fuu no neɗɗo waawiri waɗde so heƴa hoore mun. Sabi, a wari e aduna e junngo yimɓe, yimɓe duu naɓtete. Nden non njiiɗaa fuu aɗe hasindinii e yimɓe. <hesitation> Jonkaa huunde maa e fiinaanuuji maa du, fuu tawan ana haɓɓodii e yimɓe.